نعم من المفروض أن الأفراد يكون عندهم الحق في إختيار البلد اللي يبغون يعيشون فيه، هذا حق أساسي في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية، الناس ممكن يكون عندهم أسباب متعددة لإختيار البلد، سواء كانت فرص العمل والتعليم، أو حتى الأمان، لكن طبعا بعض البلدان تفرض قيود علي الهجرة، والإقامة وهذا يختلف من دولة لأخرى حسب القوانين والأنظمة.